أولاً نستخدم مكبس, ثانياً نستخدم ماء سا- ساخن جداً, وممكن نستخدم أسلاك الت- التسليك, رابعاً استخدام مواد كيمياءية, واللي تكون متخصصة للتسليك الأنابيب, وخامساً التحقق من النتيجة بعد كل خطوة.